Fatapera gazy ro tiako mampiasa azy, ino gnatony?voalohany i tsy mandoto tagna, faha roa i matsiro kokoa ny raha aketriky agnaminy noho ny aketriky amin'ny fata courant faha telo i da tena maaky, vatrany an'io!